إذا بكتب رسالة شكر أول شي ببدأ بتحية بسيطة، بعدها بعبر عن شكري بجملة واضحة مثلا أحب أشكرك على كل شي سويتيه، ولازم أحدد السبب اللي خلاني أتشكر دا الشخصن وأحط كمان ممكن لمسة شخصية إني أكتب شي خاص عن الشخص او عن اللحظة اللي خدمني فيها، وممكن بعدها أختم بكلمات كويسة يعني مثلا أتمنى لك كل الخير، وأكتب في النهاية توقيع عشان يكون واضح مين اللي رسل دي الرسالة يعني.